﻿Kua tetaguasu Alemania jaenungavi oime jeta ueya vae yayemandua vaera je, arakae gue jaereta yogureko ñoraro rupi como iru teta guasu aramo jaeramiva Japon, China, kua Alemania jaenungavi oiporara jeta <hesitation> yembuavai, ñemotarai, erei jaereta jokua jekopeguavi aramuete jaereta omopuaye jeta añae kua oiko rami teta ikavigueva, tuisagueva.